जू फ़्रांसे संस्कृति ची व कला, फैशन, और भोजन ना ले प्रसिद्ध ची यखे गी गुड साहितिक परंपरा और कुकिंग कला येता ख़ास बणोदा जू फ़्रांसी ल्वोग वंदा उ जीवन म आनंद लयोंण म विश्वास राखदा।